<noise> toh – toh Haŋkaŋ magase bora ga wadin dai ai neno bonkaŋ gawadin dai, baŋkaŋga baŋkarai nera noga tarkadai, maŋchi tela kwai hinne no ga wadin dai, baikulkan inenise yadin naga nera ingano ga wadindumo dai, zam ifose di ika daimodo ama au kadi marjekan gate ingaise. Shin hiyan maŋchi tali ba ingai borai kaŋgaŋera ko daŋ kolizai igihinka dai kahinka ta charga ka awo dinbaŋ miyaŋda borase, zam ifose bora masidu kin kwaruwa magase. Ba telano bara kaŋdinse dago dingo telase niga bora haŋo marje waŋno nigaba boramane yachine kaza wane naigaba amo hayo nise mino amino ninoro nimata ase. Borchindi za ikaŋde noro tayan nodinno iginoro no, borchindi mo gaskiya kaddi ita ise ikaŋdi noro noigaŋo. Telaize chindi gihinkin no garau dingaye kaŋdase noro kal satikaŋ nidu chindimo isino kaddai ima gayi, nidimo dabora gayi alahara dabora kwai zakaŋ maŋchi aŋa bora yafaŋdaŋo, wallahi kadde inaka ase inga hari, zam ifose amaŋa nwayaŋ sibori, baikulkan ninga hayono nise agayase da amaŋa, haŋkaŋ aigabai inga naigachi nise, iyakaŋ nodin me aikai, aisi tuntun aisi zabu aisi tari kum banigoma wiya naŋgurano masobai ka hinsuru agabaŋ.